घोड़ा और जेबरा में कई अंतर होवे। घोड़ा सादा रंग को होवे, जबकि जेबरा धारीदार काला-सफेद होवे। घोड़ा गाँव-शहर में आदमी के साथ रहवे, <hesitation> पर जेबरा सिर्फ जंगल मं मिले। स्वभाव मं भी फरक होवे, घोड़ा आदमी ने मान लेवे, पर जेबरा जंगली अने आजाद होवे। खेती, सवारी अने सेना मं घोड़ा काम आवे।